﻿لا ناطاسيون تعلمتها ا لاج دو دوزان؟ وي الاج دو دوزون تعلمت لا ناطاسيون، دخلت <hesitation> لا بيسين اولامبيك، و برسك <hesitation> تعلمتها اوبو دو دون سومان هاكك تعلمت نعوم. و بديت بشوي بشوي نطور المهارات تاعي في السباحة، يعني نتبدل و باش نسوق فيلو، فيلو تعلمتها ف <hesitation> اوبو دو كالك سومان هاكك ملي كانت عندي شحال، سبع سنين تمن سنين في عمري.